Wa hanuh fe afere, ahh bie ɲu'ɔn a we huma ehhh Debuwenu yi ta bio, n'we woro ma n'tosɛra a mu ɲɔ'ɔn bɛ to we huma. aba we ura han dirobe na matete,a mu wa mi sa'o.